كنا مسافرين كنا مسافرين على سفينة فطبعاً هذي الذكرى بالنسبة لي ذكرى جميلة جداً، اندهشت من مدى كبر البحر يعني حسيت البحر مرة مرة كبير ما له بداية ولا له نهاية، والسفينة نفسها بعد كانت مرة كبيرة ومدهشة فالصراحة هذي الذكرى من أجمل الذكريات بالنسبة لي، ذكريات السفر وذكريات السفينة والبحر وجمال البحر.